เซื่อ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันอาจสิมีปัญหาได้

กังวลหลาย เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของผมเอง

ผมว่ากสิกร เพราะว่ามันสมัครง่าย แล้วกะ บ่เฮ็ดหลาย

ข้อยว่าธนาคารกรุงเทพ เพราะว่ามีคนเก่งที่ดูแลความปลอดภัยอยู่

ข้อยคิดว่ามันสิมีความปลอดภัยหลายขึ้น อาจจะสมัครง่ายขึ้น

ธนาคารกรุงไทย เพราะว่ามันเฮ็ดง่าย

ข้อยมักธนาคารออมสิน เพราะว่ามีโลโกที่งาม แล้วกะมีเอกลักษณ์ของโลโก

อาจจะเกี่ยว เพราะว่าคันมีซื่อ ชื่อเสียงที่หลาย โด่งดัง ซื่อสิมีตู้ที่หลาย ตู้ที่ธนาคารดังดังหลาย

อยากให้มีความง่ายในการสมัคร เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้สมัครบัญชีง่ายขึ้น สิได้บ่ บ่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเดินทางไกล

อายุสิบหกปี เพราะว่าข้อยต้องใซ้ในการโอน

ข้อยว่าธนาคารออมสินครับ เพราะว่าเขาเจ้าดูแลดี บริการดีครับ

เพราะว่ามันสะดวก ง่าย ปลอดภัย เร็วทันใจ

สะดวกหลายบักคักเลย เพราะว่ามันซ่อยให้ซ่อยซ่อยหนี้ทางไกลได้ หรือว่าโอนให้พ่อแม่ โอนให้ผู้สาว โอนให้ครอบครัวได้

ข้อยว่า ธนาคารกสิกร เพราะมันมีส่วนลดภาษี มีกิจกรรม มีโปรโมชัน

ข้อยคิดว่าต้องมีอยู่แล้ว เพราะว่ามันปัจจุบันก็ยังสะดวก อนาคตกะสิสะดวกกว่าเก่า

ข้อยคิดว่าธนาคารออมสินไว้ใจได้ ประสบการณ์กะอาจจะได้ แล้วกะปลอดภัย

คิดว่าธนาคาร ปลอดภัย ธนาคารที่บริการดี ธนาคารที่บ่โกง

สำหรับข้อยแล้วข้อยว่าบ่จำเป็น เพราะว่ามีแค่สองสามธนาคารกะสามารถกะในต่างประเทศกะได้

ตามความ ความคิดเห็นข้อย คะ คือผู้เฒ่ามักใซ้ มันง่าย แต่มันใซ้ ที่ธนาคาร แต่ผู้เฒ่าใซ้หลาย

ข้อยคิดว่ากสิกร เพราะมัน สมัครง่าย เข้าง่าย โอนง่าย แล้วกะสะดวก

จริงจริงแล้วมัน ข้อยคิดว่ามันง่าย แล้วกะ เอ่อ มีโปรโมชันบ้าง แต่ภาษีน้อย

ข้อยแนะนำออมสิน เพราะว่ามีประสบการณ์หลาย มีความปลอดภัย มีบริการดี การเงินมั่นคง

ข้อยรู้สึก ปกติ เพราะว่าทุกธนาคารกะดี แต่ว่าอยู่ที่คน อยู่ที่ความสัตย์ซื่อของธนาคารนั้น

ก็คิดว่าแข่งขันกันสูงมาก เพราะว่าเขากะอยากมี สิ แบรนด์ที่ดี สิ่งที่ดี มอบให้กับประชาชน

ข้อยคิดว่าง่ายอยู่ เพราะว่ามันบางคนบ่รู้จัก บางคนบ่เคยใซ้ธนาคารใซ้เลยต้อง เข้าใจง่าย

หลักหลักแล้วกะสิมีความปลอดภัยนั่นแหละ แล้วกะความมั่นคง ความสัตย์ซื่อ

เริ่มเก็บเงินอายุสิบหกปี เพราะว่าอยากได้รถ อยากได้เครื่องดนตรี

เบิดไปกับค่าน้ำมัน เพราะว่าต้องใซ้ตลอด เพราะว่าขี่ไปเฮ็ดงาน ขี่ไปเรียน

เบิดมื้อละสี่สิบบาท คิดว่าปานกลาง เพราะว่าบ่ได้ใซ้หลาย บ่ได้ใซ้เกินร้อยหนึ่ง

มาแต่พ่อแม่ ผู้สนับสนุน แล้วกะพี่น้องต่างต่าง แต่ว่ากะพอกะอยู่ แต่ละเดือน

คิดว่าเก็บยาก เพราะว่าอยากใซ้หรือว่าลางเที่ยใซ้จำเป็นต้องใซ้ ทำให้ต้องแคะกระปุกออมสิน มันเลยเก็บยาก

มีหลายอาชีพกะสิดีกว่าแต่กะเมื่อยกว่า เพราะว่ามันเงินเข้ามาหลายทาง แต่กะญ้อนมาด้วยความเมื่อยของเจ้าของ

ข้อยอยากซื้อบ้านมากกว่า เพราะว่าสิได้เป็นของเจ้าของ เป็นตัวเอง แล้วกะสิได้สนุกสนาน ม่วนม่วนกะ

ข้อยว่าบางอย่างซื้อได้ด้วยเอง บางอย่างกะซื้อบ่ได้ เพราะว่าบางอย่างกะต้องมีความสุขเอง มีความสุขในการเฮ็ดเอง

ข้อยคิดว่าสำหรับข้อยคิดว่าสองหมื่นขึ้นไป สิพอดี แล้วกะเลี้ยงดูครอบครัว เลี้ยงดูเจ้าของได้ เลี้ยงดูคนอื่นได้

ข้อเสียกะคืออาจจะเกิดความโลภ เกิดการโชว์ เกิดการหยิ่ง

ข้อยคิดว่าปรึกษาคนที่ดูแลข้อย เช่น แม่หรือพ่อ เพราะว่าเขาเป็นคนสามารถที่ปรึกษาได้

คือการที่มีเงินที่หมุนเวียนนั่นแหล้ว แล้วกะมีเงินที่มั่นคง มันเลยให้มีเงินที่มั่นคงมากขึ้น

คันข้อยมีเงินกะซื้อ คันข้อยบ่มีเงินกะบ่ซื้อ

ควรพัฒนามาก เพราะว่า คนทุกข์ยากบ่มีกำลังที่จะ อาจจะบ่มีกำลังที่จะเสียภาษีได้

สำหรับข้อยคิดว่าบ่มีความเท่าเทียม เพราะว่าบางคนกะเสียน้อย บางคนกะต้องเสียหลาย อยากให้เสียส่ำกัน

ข้อยว่าเหมือนขนมทุเรียนทอดกรอบ เพราะว่ามันแพง

เออ สมเหตุสมผลบ้าง เพราะว่าต่างชาติเขากะชิน เขากะชินกับการเสียภาษี

อยากให้มีแบบเดียว เพราะว่าคันมีหลายกะสิยาก ลำบากจักหน่อย

ข้อยอยากจ่ายภาษีธนาคารน้อยลง เพราะว่าลางเที่ยเงินเสียเพราะหักภาษี

ช่วงนี้ข้อยบ่ได้สนใจ เพราะว่าข้อยบ่มีอิหยังให้เสีย

เด็กวัยรุ่นควรฮู้อยู่ ควรฮู้บ้าง เพราะว่า เขาอาจจะฮู้โดยที่เขาบ่รู้จัก

ข้อยกะสิเก็บเงินไว้กะยามจำเป็น สิ่งที่จำเป็นภายใน ภายในข้างหน้า